Niya kɔsʋ nʋ nʋ amɛyibɔ nʋ wʋ akpɔsɔ afrikalʋ wanɩ ʋmolɩ lila niya kɔsʋ nʋ ʋmolɩ wanɩ lɛ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛdɩyɛ kʋ amakʋtʋyɔya kamokele mʋ ʋmolɩ ayʋ ɛzʋ ɔdʋ ɛdɩɛ kameya kʋ anama kʋtʋ kele ʋmolɩ ayʋ ɛzʋ kameya yɩ akpa ̧̌̈ɔtabidʋ mɛ ɛdɩɛ kʋ iyamu lanʋ ɛdɩɛ kʋ akɔnazɛ ʋmolɩ yalɛ akɔnazɛ mʋa̧ lakʋ afɔnayɔ kele ʋmolɩ ayʋ ɛzʋ lakʋ ney.